عندي انا تلاتة عدد ابناء عمي وعندي واحد بن خالي يعني كلهم اربعة وعادتا مانراهمش لانهم يعيشو في الخارج يعوشو بعيد علية